Ñahy ñy famboarako volo aminy ñy fotoan-dehibe na aminy ñ'andro soa, andro fety, mitaly amin-toza avao aho, mivily toza, a iñy ro afatotsoko am-boloko eñy, iñy ro italiako, ataoko aminy ñy voloko, zay ñahy Ñy fomba fitaliako lafa avy ñ'andro malaza.